אידה קאן חסני נבחר בין פקדאן אלבסר או אסמע כנפעל נחסר אלאסמע חית חתא בלא אסמע נוקדר נשוף אלאנהאם, אלנאס וואלאונ לי כתעטיני חאיה ופארח. אלנזר קיחליני נתוואסל מעא אלנאס בטאריקה בصرية ונתעלם מן אלמזהר, אמא אלאסמע כנזן יכון נعيش בלא ביה לקין חסארת אלבסר כתכון אסעב בזאף לענא כתא'תיר עלא אלאסטיקלאליה דיאלי ואלחרקה דיאלי פנאהר לדאלאכ בלרغم מן אן אלאתנין סעאב לקין אלאעיינין מוחם כתר ענדי.